Pues yë mëjk madyakpë may du jya- jya i'ijtyë, xi'i mëjk frances, xi'i mëjk japones, xi'i mëjk este nak nyanëmbyë amuru'ux, xi'i mëjk este je jedun xa'ajpë este <hesitation> chino, este kabët's ejt's dun ya modoy jëyoyë ëjt's dun kyëxëk du ya togatyë dun modoy ko'o dun i'ixä myetch je muru'ux a'ax pero tambien ya wi'inkon akonë ji'i yë, xi'i yëbe je mixteco, je zapoteco, je este triqui pues yëyë ëch ajtyë dun i'ixë o yëyë ëch ajtyë dun modoy.